بلجیم درې ژبې لري (فرانسوي، الماني، فلېمش)، او کلتوري تنوع لري. بلجین چاکلیټ، وافلز، او بیره نړیوال شهرت لري. دوی هنر، موسیقي او معمارۍ ته ارزښت ورکوي. د بلجیم پایتخت،‌ بروکسل د اروپایي اتحادیې مرکز هم دی.